الخريطة كانت مكتوبة بلغة جديمة ما أحد يعرفها، بس الأميرة كانت ذكية وتعرف شوية من هذي اللغة، جررت تسوي رحلة عشان تكتشف الكنز اللي في النهاية، في كل محطة تمر عليها كانت الخريطة تكشف لها سر، سرٍ جديد، لكن المفاجأة إن الكنز ما كان دهب كان حكمة.